Ndamen ngachinkuenda nandijé kitia más inteligente perro tiná iyani mejor inteligencia nuvachi depende ndukada ndoko dukada nundami educar ditá ndedio ndakani tukita nunché, ndame kuenta landa ne'e tiyukui xhí kadangueno ndikilande no'o tudanta nguu nunda ndua kute yino chuchinerá kenoyo kinitón tiná ña'a nguchi nikita inñaye inñayi mejor amigo jun, ndo yii vichí ha cada traicional ya'a nokitonrá, kita ño'o kano kavo'o no'o, ndandunu ña'a iña kava'a tunyi navika navika yachí ndio nuina yuchí ketayi mejor inteligencia nuu va'a nindave tiná inya mejor.